Koluk ngeninik suket pekayau, suket pepatai, suket daleh, suket sau. Suket tatah sau, suket sau.

konep kik pekirak dan neh langit marung, ineh tada neh, tagak..dan neh pun ap neh, ineh eh juk terk..dan langit marung, tada tagak

Dan masa amik pani, avik amik pebarak, yah konak tog amik tuai kitouk ineh. Masa amik tai maseg konak itouk, yeng amik sukat ayuk pon. Yeng sukat inouk inouk-

Uleuk pelangui, uleuk tai satong, dan uleuk yeng pelangui, dan uleuk yeng satong, uleuk matong, uleuk monyut. Sajak uleuk pelangui, sajak uleuk satong dey uleuk matong dey uleuk monyut.

Amik petonak ayuk piak amik sedirik. Pun yah mojam piak <sniffs> boken, pun yah mojam piak jah. Ineh petonak amik, ineh pebarak amik.

dauk aduk nouk ireh lobuk koluk amik tong kokat aduk dauk lah, yah pani koluk amik yan neh dauk nouk ireh lobuk

Akouk kirak pun langit itouk lalek lalek yeng pun udey neh. Samak ineh tue

Yah nanouk kek, bog wat kek, bog danag kek, akouk padui. Konak mengijin urouk. Langit itouk, akouk pitah rigit monak ireh anag, ireh rodu.

Pinek kelunan nipert tong tv ,tong ade'r, yeng jah duah nipert kik tong ,tong ade'r..pinek..tusah akeuk barak..pinek alek.

Yeng pun eh lalek jiak, kadang kadang tue eh jiak. Pogeng-pogeng te'erk, lamin inak amik ineh, tong sipang Murum ineh.

Yeng pun penusah. Dan nah sukat manouk, manouk tue. Yeng pun penusah bagik sik sik. Yah sukat murip, manouk tue.

Yah neh konak...erei..lutik ineh, avik neh...kanen, avik neh..ujau boken konak towk pelanok, mabui ineh..

Pinek adui yah kenirak eh juk nanouk kik..tapik batung ke'ik wat ke'ik yeng mauk, konep yeng mauk..piken ke'ik..kerna wat ke'ik yeng samak ngan piken ngan konep kik..

Ateq ireh tong daleh amik, ateq ireh, ireh anaq jian, anaq sukat pinek naneuk.

Tong atah urip kik itouk, yeng pun.. Jian pun langit tenonu, yeng pun nanouk kik tong langit tenonu kik..

Eh bulan ituek tek ineh sukup ayuk amik tong rigit tong berajak amik deh ituek keh abu amik yeng sukup dak pukuk amik pinek lak tong lamin keh

Dan bagik akouk, pogeng yeng pun, pogeng yeng sukup, bagik amik panag.

Petonak lah barak jian ngan neh, barak yah toneng lah. Konak eh ; keh kauk manouk, keh piak rah, keh neh mateng itouk, keh neh mateng ineh, keh neh mateng itei. Keh piak ngan nah. Ineh um cara amik petonak piak bengosak boken lah. Yah toneng lah barak ngan nah, amai barak yah salak.

Pun kemoley neh ayuk amik juk manouk dageng, kuk pinek ireh lobuk, pinek ireh kem, ulouk sukat pejuan, ulouk sukat manouk dageng ulouk. Pun ireh tai molek, pun ireh ale barang ulouk.

Ineh amak kerona ineh, avik amak sakit ulun, sakit buri. Avik amik melutek, vat, manik.

Adui kelunan jau kevilik ; ireh nebare, ireh mengiak amik dekuk amik jian, dekuk amik mojam, dekuk amik jian tong lamin, tong ume', tong inak.

Yah ineh pun akek yeng mojam konak cara neh, konak ireh maneuk. Avik langit iteuk, mah pun akeuk menat.

Yah adui nanouk kik ngan pongah nanouk kik, yeng pun yah kojam kik. Adui nanouk kik konak tog akouk menimeg, akouk memuket, akouk melakau, akouk pitah urip. Ineh yah adui yah nanouk kik. Yeng piak kik barak adui yah nouk kik.

Dalem jah langit, dan bateri neh, ubat neh larui jau ; sukat kek ulouk ayuk eh duah tolouk kalik? Keh? Dalem jah langit.

Yah taben ineh, lang- lang-lang bilep bilep ineh, avik neh lang bap nouk amik sedirik dirin lamin amik ineh.

Posot ayuk ale jiak, ayuk ale ulouk jiak. Yeng masem, yeng pun amak, yeng pun inouk inouk keh. Posot ineh koluk keh.

Bank petuboh rigit amik, yeng pun lah kalau amik yeng monak rigit ineh ngan bank. Konak tog bank juk petuboh rigit amik apabila rigit ineh dan pun nanouk amik konak tog piak lobuk urusan amik tong bank, baruk bank petuboh rigit amik. Inouk kevorah ayuk neh petuboh rigit amik.

Kutun jau tong daleh amik yan ne, konak tok buang. Ineh lah kutun paling jau tong daleh amik, tong long wat.

Konak tupat, dan neh pun, mojam kek ulouk minut eh. Dan neh porep, konak ulouk <noise> minut.

Akouk koluk ayuk tabang sutak, sangep ve. Ineh jian nin kek melakau somah-somah akouk tei.

<noise> Sajak pun, jian sekulah...ayuk ireh tonak, ayuk ireh barak dukuk amik jiak mojam, dukuk amik jiak mojam menat.

Yah muto ineh pogah mojam akuek deriba dukuk oluek beriba eh kerita ineh baruk-baruk juk belajan pun akuek min Jah kalik mah yeng eh pinek liwet

Dan neh bagik akouk, somah penguman yah tenidah kik..bareng pun penguman yah jian, yah toneng, bagik akouk..kuman yah pekuak tuwerk

Tong daleh amik pun kejiak nat masa amik manuek lumak yeng jadi-jadi nok ineuk lumak pogeng patak yeng pun jakat neh yeng pun jian neh

Sajak inen neh urip, sajak inen neh ayuk jian tong ulouk kelunan, tong daleh sineh dak.

Ineh ireh vi'ik kik pun ngaran neh, Jadu ngaran neh. Ineh pu'kuk kik mojam alek pon... abin ta'rik kik alek pon ineh, jin kop.

Tinen tamen avik neh guruk nebare anag ayuk menyuk eh tai sekulah. Amai pun eh konak tinen tamen tong ume' aruk. Yeng jian ngan yeng moley ayuk ale rigit, ayuk ale sen.

Dan tong umek amik, amik yeng sujat pake. Dukuk amik yeng pun laen jau.

Yah tong konep kik lah, keh lah apabila uleuk kle'terk, dan uleuk petiken..konak ineh lah...kle'terk lah sebab de'kuk neh ngaran neh ineh ngaran le'terk....ulouk kle'terk lah...kle'terk kle'terk kle'terk..yan neh..ineh tuwerk lah kojam kik.

Amik yan neh amik ayuk sangep ayuk pun belirak nonak ireh ngan amik ayuk amik sokong, ayuk amik nyukung eh. Supaya neh lobih bawai jin kokat yah-

Dan pun ireh jin klinik tuai pitah amik, ineh peh amik sukat tai tong sepiten.

Leterk ireh, ireh keleterk pepauk, ireh keleterk main, keleterk main bon, ireh keleterk pepauk ineh.

Yeng akouk kalek mojam lah, akouk sumak ineh tuerk tong konep kik..menyuk ireh sekulah, jian..amai ninik piak ireh yah boken..

Yah bagik akouk, akouk mojam lah, pon sajak pon. yah atek lan ne.

Dan sau erei, podam yah periyet lah. Ineh yah paling- podam- podam nyamog. Yah ngan amik. Ineh lah lalek kebosau amik tong daleh amik. Sebab daleh amik itouk yah ineh tue la kirak penyakit tuai jin jah.

Akuek juk mengarep juk sukat murip sukat konak lobuk konak pegosah boken inuek juk tengarep kik ineh juk narei kek

Yeng akouk barak menimah, sajak jin sau akouk ayuk pon..jin duman monen..yah lobih monen jin ineh..avik duman itouk

Piak amik, amik juk pekalai. Ayuk amik jiak mojam, ayuk amik jiak sukat. Konak penganouk amik juk pekalai. Ineh pengejian neh, inouk penyukat neh.

undi lah..mengorek, keh, mengorek bup ,keh penganouk undi tong daleh amik.samak tong daleh kah bi..samak tong daleh lobuk bai bi..keh bi keh undi tong daleh amik, yeng pun gaya amik petikern, samak..

Sumak kelunan maren, sumak kelunan jau tue neh yah lakin ney yah tong daleh amik. Yeng pun kelunan boken.

Tesau pun ireh monak berajak amik, penguman amik menyiget nyiget blok amik. Tapik, dai itouk lah yeng pun ireh monak eh keh lah konak tesau.

Tebare kik, akouk monak wat, akouk monak konep, akouk monak akang ngan neh. Awe' pun eh sukat pekuak ngan rah.

Semuah barang itouk dan neh pun akik, semua akouk um inouk ngaren neh...bosau.. dan neh motat, dan neh yeng, pon peh pun roti, tv peh pun roti, ..sebab ineh nalek kik ayuk rigit..

Ramey kesemas ineh yah jian, ramey ireh manouk adet Tapok ineh yah jah jian. Ulouk pojah, ulouk petobang ngan kelunan ngan padik ulouk ngan bakeh ulouk.

Yeng pun penusah, yeng pun sat amik tong- ireh juk manouk adui tong daleh amik. Koluk amik dekuk amik sukat murip, dekuk amik pun ayuk ale penguman, ale berajak.

Yah itouk, akouk yeng mojam..inouk eh jakak langit, yeng akouk mojam jajak langit tenonu ka, jakak langit ramey..yeng akouk mojam..

Tariik kik alek pon sau, vivo..yah ineh tariik kik alek..marung eh, vivo ineh logah neh logah nem atu..ineh yah tariik kik alek pon sau..langit piak itouk lah, tasag eh lah..

<sniffs> Pengoluk kik ayuk neh, dekuk neh nonak rah dekuk neh kebagik rah. Lobih jiak ulouk ayuk eh, ulouk pa- ayuk ulouk murip. dekuk yeng ulouk kalek pun barang yak konak ineh.

Pengoluk kek ngan anag kek, akeuk pun sayak kek ngan ireh dalem ireh sekulah dalem adui ireh. Sukat uleuk kinah, sukat uleuk mojing ngaran ireh anag uleuk.

Suket yah lalek nouk tamen tinen kik, koluk kik sau ; suket Ali Basah, suket Bang- Bang Kan.

Penusah neh rigit neh yeng pun, kalau neh juk manouk pedageng, kalau neh juk manouk inouk inouk, rigit neh yeng pun... Ineh la penusah neh..penusah tong daleh amik du'kuk rigit yeng pun...sebab inouk, kalau rigit yeng ,yeng sukat manouk dageng..kalau neh pun, baruk ulouk sukat manouk..konak towk cara ulouk pitah eh..

Jah pon tue yah ayuk kek. Yeng akouk kale ayuk- tipan ayuk barang boken. Sumak jah pon tue ayuk.

Yeng pun moley dan neh akeuk yeng pe moley. Ineh ngaran neh nengayet.

Monak jian ngan monak wat lah yan neh..penguman pong, penguman yah pun um inouk ngaran neh, manouk wat neh, konak towk yah kanen, konak towk yah nawu, konak towk yah ujau, konak towk yah tangoh.. ineh yah monak wat ngan ulouk, jah penguman ulouk..

yeng pun konak tateg langit, yeng pun konak taterk awang, jian. koluk amik mukuk dalem ,koluk amik mukuk torak neh. yeng sat, yeng inouk inouk.

Seritak tong tv yah koluk tan amik, ukuk amik nat tue. Emah-emah tue seritak amik koluk nat.

Bagik amik Ponan, talan-talan petuboh lah. Jajik mojam petuboh lah, yah sukat. Dan pun pengojam nonak Tuan jin bawai itei, yah ineh lah petuboh neh. Pabila rodu baat, pabila rodu menganak, yah ineh lah petuboh neh. Keh.

Pokat tinen tamen ngan guruk, samak konep, samak piken. Menyuk anag muat menyuk anag pogeng tai rauk sekulah.

Amak sat, amak belanen, amak sogit, amak, amak masem ineh. Ineh amak kebosau amik tong daleh.

Pun akouk motit sapik, yah nutouk kok nik erei keh ineh ..motit sapik pun lah, tapik dauk neh yeng jiak konak dauk arah ineh..motit ngan rah pun, tai petonak ngan rah, pun..ineh, pongah pun akouk tai motit tapik dauk neh yeng jiak..

akouk yeng mojam tosog. Akouk yeng pun sekulah, konak tateg neh dalem sekulah akouk yeng mojam.

Leterk lah tai keleterk tong topin, tong tajah, tai tun, tai moruk, tai, tong tanak. Leterk lah, manouk gaban malat, manouk gaban penat, manouk gaban lamin. Keh amik sau. um Tai nyerodong tong tanak. Keh.

Pun. Tosog adui ireh sau, ireh tai melakau, ireh tai palouk, ireh tai solai. Tai pitah mabui, pitah kaan. Ineh yah tenosog ireh.

<noise> Mauk adui sukup, adui jiak, adui sukat, ineh adui. Yeng pun koluk adui yah juk ineh. Sat adui ineh.

Dan amik pelangui, du'kuk amik pelangui..du'kuk amik mojam pelangui..pabila amik mojam pelangui, amik pelangui..ineh pu'kuk neh..dan amik yeng mojam pelangui, yeng amik pelangui..du'kuk amik mojam pelangui, yah du'kuk amik tai pelangui..ineh pu'kuk amik pelangui..

Yah kirak kik dan kik pongah jau. Akouk juk kirak padui, kirak keroja monak tinen kek, monak tamen kek, monak anag kek, avik akouk batung kik.

Ye pun letoreq anaq chiq, ye pun letoreq rah tong bengosak amik, ye pun.

Semua kelunan yah tong tv ineh mipet kik. Yan dukuk kik minat, duduk kik kolouk. Dukuk kik mipet. Abuh akouk yeng mipet kelunan yah tong tv ineh, akouk yeng menat. Akouk yeng koluk. Apabila kik menat kelunan tong tv ineh, akouk mipet yah nen ineh. Akouk kolouk nat. Ineh, akouk mipet yah ineh, yan dukuk kik mauk.

Yeng adui yah kevilik amik. Kat nan nen koluk amik, sik sik peh kelunan jau amik.

Pinek kelunan tong tv tong ader tan amik. Yeng amik mojam barak, pinek ireh koluk amik nat. Pinek ireh koluk amik menat tong ader.

Yeng pun kejian neh, kalau neh kerita, sumak ulouk yeng sukat bayan tuerk..kejian ayuk neh, kejian ayuk neh sukat min kitey min kitouk..senang ulouk bau..keh..barang lobuk..ineh pegejian ayuk, tapik du'kuk ulouk yeng sukay bayan eh tuerk, yah du'kuk neh..kirak yeng jiak lah

Pun kek inak pun kek Japan dak um tong tilung amik petiken ataupun tong tilung panak amik petiken keh

Pengoluk kik ngan ireh anag, menyuk ireh mesigah, penyuk ireh nengayet, mengonep adui, mengonep yah nanouk tong inak, tong daleh. Ineh konep kik anag.

Ulouk nebare ireh, ulouk mengajan ireh, ulouk tonak ireh. Dekuk neh jiak eh tatah rah. Pani dawai, amai lalek sat, amai lalek kasen piak ngan rah, dawai pani ngan rah. Keh yah ale pengejian neh tatah rah.

Kuman lah penguman yah jiak, amai kuman lasun, amai kuman yah potah, amai kuman yah sat, amai kuman barang moram. Kuman lah jaik, kuman kanen, kuman nawu, kuman ah tangoh, kuman kaanc kuman betolu. Ineh lah penguman yah jiak. Amai kuman tanak, amai kuman urouk sebarang.

<sniffs> Akouk koluk dekuk kek alek akouk mojam menat, mojam ayuk kik tai melakau tong inak, tong ayuk jau awu. <sniffs> Modai akouk petawang. Yah ayuk kek koluk.

Pun, tapik sau- urip sau yah tosog nanouk rah sau. Ireh Tosog lah, yeng pun ulouk tosog konak tosog langit itouk. Langit piak itouk, masem masem tosog. Sau sumak tosog ulouk tai menimeg, tai memuket, tai mengasouk, tai manouk nangah. Ineh tue tosog ireh sau.

<noise> Penguman monak uwat yah jian, yan neh uvut, yan neh lokaq, yan neh talang, yan neh segolah, yan neh betolu. Yan neh penguman jian.

Yah nanouk tebare monak ngan anag kik sendirik ; amai pikai, amai kelonyat, amai panouk.

Tulan yah tan kik pengawu itouk, sau yeng pun akouk nat..yah tan kik pengawu itouk yah neh tulan ayuk kik pani itouk. solap akouk nat tv,solap akouk nat..de'kuk amik ponan yeng pun barang konak itouk sau. Langit piak itouk amik nat..Reng amik menart yan neh itouk..Ineh yah solap tan kik.

Yeng pun konak ayuk amik petobai, <noise> tajak amik pet- popeng, amik petipun, <noise> ineh min amik ayuk amik mipe, ayuk amik min kelunan tong penusah.

Sukup. Yah dekuk amik murip, dekuk amik sukup. Tapik yeng pun lobih lah, topet ayuk amik murip, ayuk amik memolek. um penguman amik nah, konak tog ber, usen, biseng, nyag. Yah barang ateg ayuk amik murip lah, barang penguman lan.

Yeng pun taterk langit itouk, jian langit tong daleh, jian awang tong daleh itouk..yeng pun taterk neh..itouk neh koluk..konak itouk taterk .

Eh tonak, tonak memuket, tonak purip anaq, tonak purip rodu, amai meloku, tonak memuket, tonak ngejalak, tonak memitiq, tonak alek uvut, tonak paleuk, tonak menimeq, tonak melakau, ineh.

<sniffs> Amik pokat, amik petobai, amik petavik, amik popeng. Ayuk amik jiak pani, ayuk amik jiak pebarak. Ineh pokat amik.